komiði sæl og verið velkomin í í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar sögðum frá skyndihjálparmanni ársins tvö þúsund og átján fjölluðum um sigurvegara fyrra söngvakeppninnar í ár og kynntumst keppendum seinna

fólk um allan heim talar táknmál og það eru til mörg ólík táknmál það eru mál þeirra sem heyra ekki eða heyra illa og geta því ekki átt samskipti með hljóðum táknmál er móðurmál heyrnarlausra eða þeirra sem eru

krakkar læra það alveg eins og krakkar sem heyra læra önnur tungumál það er myndað með hreyfingum handa höfuðs og líkama með svipbrigðum munn og augnhreyfingum það er manninum eðlilegt að eiga samskipti tjá hugsanir sínar reynslu og væntingar það er hægt að grínast tjá tilfinningar og tala um hvað sem er á táknmáli málið þróast og breytist á milli kynslóða til er

táknmál er ekki alþjóðlegt heldur sérstakt fyrir hvert land í sumum löndum er jafnvel mállýskumunur á táknmáli milli landsvæða íslenska táknmálið er eina hefðbundna hér á landi og er fyrsta mál um tvö hundruð Íslendinga enn fleiri nýta sér íslenskt táknmál í daglegu lífi og starfi hægt er að læra táknmál á síðunni punktur is en þar má finna yfir tíu þúsund íslensk tákn ásamt öðrum fróðleik um táknmál á krakkaruv punktur is má líka finna allskyns fræðandi og skemmtilegt efni á táknmáli hafa verið fastur dagskrárliður í sjónvarpinu í mörg ár Sigurlín Margrét Sigurðardóttir er ein þeirra sem flytur fréttir á táknmáli og hún kom til okkar og sagði okkur nánar frá þeim já táknmálsfréttir á Íslandi hófust hérna á RÚV í nóvember nítján hundruð og áttatíu sem þýðir að á næsta

ári eru fjörutíu ár síðan

það er aðeins forsaga að því máli foreldrafélag heyrnarlausra barna og Félag heyrnarlausra börðust fyrir því að heyrandi og heyrnarlausir hefðu jafnan aðgang að fréttum og RÚV var þessi almenni

sendi út fréttir oft á dag alla daga og heyrnarlausir gátu náttúrulega ekki heyrt þær einnig voru sendar út sjónvarpsfréttir sem heyrnarlausir gátu ekki nýtt sér þannig að ákveðið var að byrja

og það var árið nítján hundruð og áttatíu í nóvembermánuði í þorpi á eyjunni Balí í Indónesíu tala næstum allir íbúar táknmál en þar er stór hluti íbúanna

átta af hverjum tíu íbúum þorpsins

þar fæðast fimmtán sinnum fleiri heyrnarskertir en að meðaltali í heiminum fjörutíu og fjórir íbúar af tæplega þrjú þúsund eru heyrnarskertir lengi trúðu eyjarskeggjar að þar hvíldi bölvun sem gerði svona marga heyrnarlausa og margir segja sögur af því í þorpinu þróaði fólk sitt eigið táknmál sem kallast Kata

allir krakkar byrja að læra það í leikskóla þar sem hver kennslustund er

barn var lagt inn á spítala vegna veikinda af völdum sem vinsælt er hjá börnum að kaupa eða búa til sjálf það tók svolítinn tíma að tengja veikindin við slím barninu batnaði nokkrum vikum eftir að það hætti að handfjatla slímið landlæknir hefur varað við því að börn

slím sem inniheldur

eitrað áhrifin geta verið allt frá veikindum í maga yfir í

kemst inn í líkamann hér heima er mjög vinsælt að búa til slím sumir búa til mjög mikið af því og selja jafnvel hægt er að kaupa bórax í verslunum til slímgerðar sumir nota

í staðinn en vita kannski ekki að í honum er

bórsalt sem er hættulegt það er svo mikilvægt að benda foreldrum á þessa hættu að þau fylgist með börnum sínum og eins að læknar séu meðvitaðir um þessi einkenni Hera Björk og hljómsveitin

tryggðu sér á laugardaginn sæti í úrslitum söngvakeppninnar tvö þúsund og nítján fimm lög kepptu um sæti í úrslitunum á fyrra

þau eiga því möguleika á að vera framlag Íslands í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í Ísrael í vor er lagahöfundur textahöfundur og flytjandi lagsins hatrið mun sigra Hera Björk Þórhallsdóttir flutti lagið eitt andartak en lag og texta sömdu Örlygur Smári Hera Björk og Valgeir Magnússon næsta

er á laugardaginn og þá keppa önnur fimm lög um sæti í úrslitunum sem verða í Laugardalshöll annan mars mikill snjór og frost hefur verið víða um land þá draga margir fram

skíði eða snjóbretti og skella sér í brekkurnar nýjasta æðið er þó svolítið frábrugðið svokallaðir ég hef oft verið eltur og spurt hvað ég sé að gera bara á klossunum og ég hef verið stoppaður í lyftum og bara að ég megi ekki fara án þess að vera

en svo þegar menn skoða þetta finnst þeim þetta

mjög flott og vilja helst fá að prófa sko þetta heita

rauninni eins og að vera á skautum sem er búið að hanna sem skauta og

er fast við hann þú

eða neitt svoleiðis og það eru

að beygja og stoppa á þessu Ingi Freyr skellti sér á

þar kynntist hann hressum krökkum sem voru ekki lengi að falla fyrir þessu nýja sporti ég sá strax að það væri hægt að gera einhver trikk á þessu og var bara ég vera á skíðum og bretti síðan

þetta miklu skemmtilegra hvernig þá

svo mikið rush þetta er svo frjálslegt þú gert hvað sem er ferð hratt gert alls konar trix og þetta er ekkert að flækjast fyrir þér þú

ná þessu ef maður hefur einhver bakgrunn á skíðum eða bretti líka en líka eins og vinir mínir sem hafa aldrei farið í fjallið eru mjög fljótir að ná þessu tígrisdýr og geit sem búa í dýragarði í Rússlandi hafa lengi verið perluvinir en nú gæti farið svo að þau verði aðskilin tígurinn Amúr sem býr í dýragarði austast í Rússlandi er heimsþekktur sérstaklega vegna þess að besti vinur hans

er geit þau hafa lengi búið í

sátt og samlyndi í dýragarðinum tímúr var hleypt inn á yfirráðasvæði

þar sem ætlunin var að hún yrði

sérstök veislumáltíð en í stað þess að éta hana tók tígurinn geitinni fagnandi og hafa dýrin tvö verið óaðskiljanleg síðan þá í síðasta mánuði var ákveðið að

og systir hans yrðu færð í annan dýragarð nú er bara spurning hvort það verður af því eða hvort vinirnir fá að vera saman áfram Guðni Ásgeirsson var valinn skyndihjálparmaður ársins tvö þúsund átján á einn einn tveir deginum í byrjun vikunnar öryggismál heimilisins voru aðalumfjöllunarefni dagsins og þrettán börn fengu verðlaun í

Guðni fékk viðurkenninguna Skyndihjálparmaður ársins fyrir að bjarga manni sem hafði fengið hjartaáfall á í Reykjavík Guðni kom að manninum Oddi

Ingvarssyni þar sem hann hafði fallið í jörðina og veitti honum hjartahnoð ég er svona

að fara fimm hundruð metra

og það líður yfir mig meira

veit ég ekki fyrr en ég vakna í sjúkrabílnum þetta þetta er ólýsanlegt mér fannst en fyrstu aðilar sem koma að var sérsveitarbíll sem var þarna í nágrenninu það var innan við fimm mínútum eftir að þetta gerðist en höfuðið á mér var búið að öskra

er ekki einhver að koma Guðni fór á skyndihjálparnámskeið í menntaskóla og hefur einnig farið á námskeið í vinnunni það var einmitt síðasta námskeið sem ýtti mér út í það

eftir leiðbeiningum frá Neyðarlínunni dagurinn var mikill gleðidagur fyrir þá báða þeir eru orðnir góðir vinir og hittust þegar viðurkenningin var veitt hvernig líður

alveg

óendanlega þakklátur og bara að koma hingað og fá að taka þátt í þessu og

mér finnst svo dásamlegt að Guðni skuli vera valinn

hann er svo góð fyrirmynd okkar okkar allra sko er þetta tilfinningarík stund hérna

á bágt með mig heimsmeistarar voru

keppni á h m á snjóbrettum um helgina

slopestyle eða brekkustíll hefur verið vinsælasti flokkurinn í

það hefur breyst og heimsmeistaramótið í Utah í Bandaríkjunum hefur verið flott og frábær tilþrif sést í karlaflokki var baráttan um gullið hörð mark

frá Bandaríkjunum veitti honum harða samkeppni um efsta sætið

fékk á endanum níutíu og þrjú komma tuttugu og fimm stig eða aðeins núll komma tuttugu og fimm stigum meira en

McMorris corning hreppti þess vegna gullverðlaunin og varð um leið heimsmeistari í kvennaflokki var það

frá Nýja Sjálandi sem fékk gull fékk níutíu og eitt komma sjötíu og fimm í einkunn sem

tryggði henni heimsmeistaratitilinn hún fékk líka gull í

fyrr á árinu og brons í risastökki á Ólympíuleikunum í

dádýr réðust á og særðu um þrjú hundruð gesti í dýragarði í Japan í fyrra dýragarðurinn

er mjög vinsæll meðal ferðamanna þar fá gestir og dýrin að spóka sig saman og hægt er að gefa

alls kyns góðgæti dýrin eru

friðuð og talin þjóðargersemi sum þeirra eru reynda frekar stygg og eiga það til að ráðast á fólk í fyrra réðust á rúmlega tvö hundruð manns flestir voru

en nokkuð er um alvarlegri atvik þegar dýrin stanga gesti starfsmaður garðsins segir að þau séu vön gestagangi en geti orðið pirruð ef ekki er farið blíðlega að þeim sérstaklega þegar þau eru svöng segðu mér aðeins frá tönnunum þínum er þetta sérstaklega fyrir söngvakeppnina að sjálfsögðu þau eru glæný það hefur enginn séð þessi grill og viltu sýna okkur alveg svona svolítið náið risastór partur af menningarlífi þjóðarinnar og þú veist í Evrópu og ef maður spáir í þessari keppni hérna fær maður bara innspýtingu frá svo ótrúlega mörgu þannig að þetta verður svona einhver svona hrærigrautur af Evrópu uppáhalds Eurovision lagið þitt glymur ég myndi segja

dúkku sem átti silfraðan jakka ég man samt ekki hvort þau voru þegar ég hugsa um lagið þá eru þeir í

hvað er uppáhalds Eurovision lagið

bara sex ára gamall þegar það myndi ég segja

alltaf viljað taka þátt já ég meina ég var örugglega sex ára

það má segja að þetta sé mjög gamall draumur að rætast hefur þig lengi langað að taka þátt nei en ég hef samt í tíu ár

ætlað að senda inn áður

af og það er komið Eurovision þannig að kannski í tíu ár en

hefur ekkert verið einhver stór draumur fyrr en núna hvað er uppáhalds Eurovision lagið þitt það er

þegar Ingibjörg Stefáns fór mér finnst hún einhvern veginn bara flottust þegar hún söng lagið veistu svarið við erum komin hér í dag eins og sjá má er myndataka í gangi gríðarlegt partí vinkona er að drepa partíið en

týpa að taka viðtöl hérna hvað er uppáhalds Eurovision lagið þitt það er öll íslensku lögin árið tvö þúsund og sex en sérstaklega sést það ekki á mér með matta

hvað er uppáhalds Eurovision lagið þitt því er auðsvarað það er

ég ætti kannski

síðast fyrir ellefu árum síðan

og það var ótrúlega mikil lífsreynsla en ég hef einhvern veginn ekkert fundið núna því mér finnst ég vera með rétta lagið nú er verið að undirbúa komu tveggja frá Kína í Vestmannaeyjum verið er að útbúa risastóra og hún á að verða tilbúin eftir nokkrar vikur hugsanlega verður fleiri bjargað úr slæmum aðstæðum en það er pláss fyrir tólf hvali í